كون جيت حا نفضل حاجه متخلاصش خلاص خلاص ما بين لاكريم <hesitation> والبيتزا لالا نفصل لاكريم ها البيتزا تاني راها ثما وكذا ولاكريم ولا ساعة ساعة يعود يسيقط شويه يضرب فيها كورني ولا زوج ويمد للجيران يمد للصحاب يمد للحباب وراه مليح لاكريم فاه ينفع ينفع يدير السكر يدير السكرو لاطونسيون